Uwora uncak bañaan doonjá bënţíj kënţíj úufab bëyatolan pëţuţí pëlikí <hesitation> ţoolan, kënţú mëlik këntoolana akonkëma bá këruka jeej mëlik mëmënţú mun kanijëna bëlenj abënjënţ këruka likí mëlik kancinj má inkiri kata cí yank. Uwora uncak unij unjínal uwël wí bañaan joonu kanijaran, awël wí bañaan kañawaran wun. Abañaan kënjúŋ uwus kandoo uwul bënjëlan nangëţëb ngënkay.